طيب عشان تعمل بريد الكتروني أول شي بتدخل على موقع زي الجي ميل اوع الهوت ميل، بعدين طبعًا راح تختار اسم المستخدم و h أكيد راح تحط كلمة سر جوية، وبعدها بينطلب منك معلومات شخصية طبعًا ازي مثلًا الاسم وتاريخ الميلاد كدة صار عندك بريد الكتروني تجدر ترسل وتستجبل رسايل فيه.